एरोप्लेन चालंत समय अगर तूफान आए जंतुय तो पैसेंजराइन ते एक ही बात खुंगो के सांति बनाए रखें हां हुल्लड़ ना मचनेय। हां हुल्लड़ ते माई अकारगता भंग होएगी जाते हो जाए प्लेन ना चलाए पउंगो और जा प्लाने चलाएवो मेरो रोज को काम है तो में जो जाए सही तरीका ते लैंड कर्यवाय दुंगो। और मैंने ऐसे तूफ़ान आए जिंदगी में नए जाने कितने देखे हैं, और हरेक बार एकू बार ऐसा केस नए भयो। की जे जब प्लान क्रैश होय गयो होय मैनै सबरी बार सौ के सौ बार जो है, प्लान सेफ लैंड करवायो है तो कृपया सांति ते बैठ जाएं।